Pues siempre níh gíe ná barbacoa jóh pues laú ñiu náh lúo óh laú barbacoa já lá evento laú bá ain naum máh contratar aíg lau muo éh evento bautiso, confirmación, cumpleaños quince años óh-óh boda óh lo que sea noh jóh muo oh siempre jó lá búh muoh óh láh muo aig lá bu éh ain naum fu lau bu no aing naum fu barbacoa aug bá noh ain naum fu consume au bá no ain naum fu taco bá noh ain naum fu carnita aú bá no ain naum fu jaum oh-oh marinado já láh múo oh. Siempre jó pues la bu áh chá jaú cháh já lá áh noh cháh barbacoa no lau siempre lau bá máig máh barbacoa jéh có boda buí gi shiu por que lau zéh muo íh loig tsáh sáig óh ñiu láu báh loi naum óho jo-jo có chí tsá já lah laí já lah con todo pues lau ni chá óho ni chá ingrediente. Ni cháh já láh jóh ñiu cóh chi có aíg caú doh jo pé máh já láh ní náh cúo já láh úh ñih já la kúh zein gi íh loi jóh lau có cúo jaum noh aú cúo yaí ingrediente óh kó má ñiu kó máh lau <noise> jaí lau có aig ní náh cúo éh lau ku máh jó pé laú já léih lau lá mayoría íh ni zaig aí la úh já siempre nih zaig tsá aig jó lau siempre laú zein íh loi ni zaig aí báh laig lóh óh jaum doh. Jó cúo íh noh ingredientes kúo tau ñih jo có cuá tsá aih léh muo jóh shía la zaí pues ñiu siempre laú múo óh áh jo pero jéih bá maíh lóh gaum dóh oh áh jpa siempre loh óh gaum lá báh shia tai kilo ain naum laú éh có boda aproximadamente lapu báh téh tsá fu jóh taig shiu trecientos kilos aúh laig gíh por que có náh gá laig lá muo náh boda naíh gá laig nah chá ih fu noh zéh mo íh log jaín óh pues íh téh casi tói fu pues laú úh aig tsá pues náh uh aim muo tsáh jóh laú có kúo tsá áh muo áig do shia ti chá taih óh náh máh tsá, ná máh tsá laú ñiu do ni-ni múo aig ni chá aig tsá láh óh jaum ni cuáin joh pé cúo tsá aí láu. Lau áh jaum noh jó cóu tsá aíh lau ni já lai láu éh púo ah si jó pé lai ñiu jó pues óh gi chiu óh gaum do lá buo múo taig jaum muo taig já la jaum chíu oh jó náh muo tsá leig aú zá muo loig záig óh jaín tsá leí asi por que lau. Buo roi náh éh aig toi máh a si lau chiu siempre báh main naih chá leig joh pues, pues lau chiu jaum Chiu-Chiu ká ku laig já láh áh jaum jóh bá main chiu jaum jóh muo yoig óh náh máu lau éh ñi main yói éh ñi jo lá éh muo gi por que lá muo gaum do la muo, la muo jaum pues lau já lá áh aum úh buh laú záh óh náh cúo laú bá main. Kaig aum ba jaig, Kaig ajo kaig ñi kaig pimienta caig comino caig lá muo óh chá ná caig lá múo óh muo gá caig joh-joh siempre úh bú oh éh licuadora aú chaí ko muo lain bau no laig bá muo yieg có ñi cu bé au taum ñi cu be yaí áh mju yiu jo-jo tó éh cóh úh ló fé gó mu yoig tó jaum do jo muo marinar taig có taig có jo-jo la úh muo jó muo yoig óh jo, jó ba main joh tsá náh ñiu lau já láh áh laig láu áh cháh, láu áh cháh maguey óh ñi shía la jain tsá. Tzaá ná lau já lá muo já lah jó main yoig go kaig óh tó mu yoig óh to có capa chá jaum áh ni laig marinada main yoi main yoi chía có gi cá óh ñi laú- laú já la muo main yoig có gi taum tó jo ká la joh tsá ka aig á tau ñi tó lau como láh muo tau ñi mas de docientos no de trecientos lau litros a si aig lau taú ñi cóh pues siempre tó jo-jo maig yoih óh jo pues úh có roi náh aú náh siempre úh cóh óh zaí ni jaí pero lau héh có boda jó taig como seis áh tau ñi fé áh-áh tau ñi fé lau ñiu taú ñi joh aíg áh joh siempre laú main tsá éh có boda tzá muo loig éh fu chá lau laig au zá muo loi éh fui. Eh fu lau fu chí bá muo múo fu chí zá muo loí jó pe la mayor parte siempre muo éh lau fu chá tsáh jo óh gi náh jé tsá lau tau muo buó tau muo láu zá muo loig ñiu náh joh óh taig muo búo jéh áh tau ñi por que cha muo Zéh muo íh loig tsáh lau, Zé muo óh loig tsá lau que tal si ág tsái láu áh pues ni jé dau ni-ni máh dau zá éh laú zé muo íh loi la uh muo maldad óh algo a si pues faig óh jó ñiu nah jé toig buo ká có óh éh aig cui gi jo muo muo yoig na jo mu yoig záh tsá óh tsá cui pe lau bá éh cóh fuera lau lugar fuera lau fu noh au fu bu tó au fu dau a si lau. Pues zá tzá ku muo pero lau ñiu jo óh je ra muo jé oh ta muo jé oh jó lau siempre la joh muo por que lau chá muo já lah áh saig úh ñih por que lau jain zá na antes ba maig máh áh joh úh cuá muo por que lau chá muo que tsal si óh ja có oh-oj óh já laig ain cóh algo noh por que lau siempre ná tzá cóh tsá cuidado có áh úh ñi noh por que lau siempre chá muo joh-joh shía lá zaí pues ñiuh joh lá joh pues jo tsi jo co bá main aig kóh pues, jo pues bá muo ain tsá ih do jó naí laí máh tsá probar jó tzá có tsa lau íh náh. Jó pe lau lá joh siempre muo tsá có áh lau marinado áh jaum no lau barbacoa áh já siempre la joh muo tzá marinar chá tó por que tzá muo joh por que laú cóh náh nain gá guim muo záh cóh ná de que oh ja cóh juam de oh-oh gá ká muo tsá.